lonii mai kapa a kɛ́ nyee ŋá a kɛ́ɛ ŋá lii sîa ma. ŋa pai wɛli a kɛ́ɛ ŋa li yɔɔŋa. ŋa li yɔɔŋa, ŋȧ li ŋá tíi kɔli naa. because ku lɔii su ɓɛi tîi m̀ɛni kpanaŋɔɔ ɓɛ́i. kɛ́ɛ ŋȧ máŋ li yɔɔŋa ŋá pɛlɛ tii kɛ́ ma naa kapa a ma too nyee ŋȧ, ŋa pai dìi pɔlu m̀ɓɔ taa kpe di-ŋa pɛlɛ da pai lɔii ya mí dí-ŋa pɛlɛ tɔ́ɔ ŋai kpanaŋ ŋai tii ŋai da pai kɛi da pai ŋai tɔu sîi, díŋa <hesitation> kaka sì di taa sûa ŋai da-ni ŋá tɔɔ mí because ŋá pai kapa tɛ̀ɛ da pai ŋá kpanaŋ ŋá tíi kɛi mí so kwaa kélee da ma ŋá wɛli ŋá li naa noni ma a ka kapa too nyee ŋa wɛli ŋá li yɔɔŋa.